हाइकिंग बाइकिंग काई को है काई काई हाइकिंग ना काई काई। बाइकिंग में तो साइकिल देख रहा है ये हाइकिंग बाइकिंग में। सेक्ट में तो जानों भी नहीं नहीं में तो जान भी नहीं रहा है तो। तो काई काई हाइकिंग ना बाइकिंग पूछे में तो खाली साइकिल। देख रहा है मारे पुझे काजे आठम मारी पूरी होतली तीन राय। काजे स्कूल मारी पूली साइकिल जोड रही ते पूरी रोज पूरे रोज। साइकिल से स्कूल जाए ते सरकार घणिबारो ते सरकार साइकिल। आपरी पूरे काजे ने पूरी साइकिल से रोज स्कूल भनने जाए।